Dotəlləre wəl dotər daŋsə mi wəkə alirerə dor gəntə mi məsəpa daŋsə nol minə an wəkə ari dor səwsə mi wəkə gəntə dansə garə makpəllə məkpəl on mi wəku gəni ən ay tore wani áni məsə takpəntə gəntə ə ari to gore wani be kəshe nə ribsənyi gəsə sə kuləpa so dotər mi mi wəkə ari rerə <hesitation> məkpəl garəgan dotər kal wəl mi mi wəkə ari rerə gey sai ni kal kə daŋ bəkə nol mini da wəkərə ama mimi wəkə ayrerəkə məkpal garəgan dotər kaw.